ong monorummo mirahu mee'kong yaki ong nehe, impako ongnowo tii royori makingeraina monoiye hekoko honno kuraisa noyinno itingyu mononno manni naahuhetanna nohro akai ong eneke nii simung ongnowokoh noii tiki ringkoto unukonoki ho koh noi kuraisa noii kurupu noi roki peke hurotieyong tingii noworii ho pong kanuwoyu. Impa manni mukumukuru tuhah ngung ururong ho manni roki ong keng ngung roki nawah ngung noi manni toku noruno hurotemmong. Impa hurotahna urure hoyo nungamong tipo hoyo nugamong nowiriroki impa niiko roki manni mukurumakong mukurumarong tirungo honno nommai tipo newungyongo honno ngugamong noworii pokong mii potu tangah mukurumato roki owotiwo. Impako toku korokoromakong tii owoyii pongo rumoroku taunu. Mungonoruko mukurumaro tiimaku roki omorosing nokosing hoko ningii ngongnongriku nii mukurumi' nuiyong. Impa nii ho manni roki naa'mukong tii tiwo ngamaku, nokongong ahh nii toku namah kukah toku mihnomih. Ti impa roki ho hurotahan urure tiki urui' tiki peke roki pihpih uruire tuu uruhe ho nugamong. noworiroki. kuraisako tokunah mukisangung onorih tiki hurotemmo nohurungku irangaire akai pekong. kiau iro torohoring ti monikowammo hoiyo noworirokii impah tikoho nowori roki nohupinnah ti hoko nugamong kanuyeurana. Ro ai hiako arapah ngoirana roki ho anagi korokorokong gnugamong tuuhki roki tiwo ngoyiekong kanuyeikong kukikuiiko shihikung nawah roki noii rakiteihetana ngnugamong arutieyong tkiki ongii nuiyonoki tiwotihungku woki roki hoyorinong kumakuma tuitukana impa tikokoh tiwori tii hopokong nugamong kanuyewarana impa roki kingkingii tuiitana tkiki tuii mungonoruko manni toku aatuiana impa ti mungo tii nowori nohupinna hey piro nohihetana kingking ngii to'ku roke yii puurako tiwo ngawah arapah no'ra korikorituituhe. Ipako mannitoku korowahturana tikii howonokii nohupinna. pongusererorako nohra korimotuhetana hoko nugamongko hokonung aruteiyoung kutuhuki ururong toku hoko noworirokii